khalaaa ghurathi tun dhib yethee ishin won ishin dhagariftu yaani won akhii won hamtua yaani won ghurathi won khass hinbane rangii ishian hipsituu inaman bayyathinen dhandhe hindharguu dhub aminen ishin gar afan orma thinen won hipsinen won sun won kherii khadhum dhub ormiin Lilah didhah won ghurathi Lilah hinfedhenuu won adhii faaa won yaani ipsitee illi pendezethu won akasisun ormiin Lilah illi ithi dhibaaa